المقصود بعيش حياة جيدة ، انو تعيش حياة كريمة ما تحتاج احد ، بدون ذل بدون ما يكون احد متسلط عليك ، عندك بيتك وعندك عائلتك وعندك وطنك الي يحتويك - ما مهجر، ما خيف ، ماكو حرب هاي كلش هي هاي الحياة الجيدة الي كل الناس تتمناها